Pues ñadi xinina nada kuia xixoxi in inxa ko nwina nga ku'e familiana ñadi xinina nada kuia xi xoxi in inxa, ku ndee ko nadini. Nadi xinina nada kuia iyo, nada kuia iyoxa inixa nwena. Xinina nada kuia iyona pero nwexa nadi xinina, komo na ñna tyunkiw xa ndi ñnuni nxi nada kuia. Tyuni kua o taxi o diku o kwali nayu ko nadi xinina, nada xinina nada kuia xixoxa. <noise>